Nin' kesu níinj min si 'ngo kesu si ku'naj kesillo ta ni nga min ráj chaj man ni, uru riki cha ni ta chaan' bi cha ni nakune man ni ta min 'ngo kesu min níinj kwenta chaj, a'ngo kesu si karin nga min rá chaj nga 'ngo sopa 'ngo rune ni utinj tasu man ta ni cha ni sisi min rá chaj ki'hia 'ngo taku ni nanj uru riki ni, ba a'ngo kesu nne ni ru'ba 'ngo si min krema baj kwenta ka'nga' ñun' riñan cha min ni, nne ba nin ba ta a'ngo kesu si chu lí ba kwenta kata' chiráj 'ngo tsi nga min ro' cho', chirá tsi ataj ni chi ni chí ta taran' si kisij chirá tsi ta ni ka'be nari'ij cho ta min ka'anj riñan kesu níin chaj ni.